ذات مرة، في أثناء إحدى العواصف جرفت سفينه غامضة إلى الشاطئ وعندما اقترب منها القرويون اكتشفوا أن السفينة مليئة بالكنوز والأغراض العجيبة بينما كانوا يستكشفونها سمعو همسات غامضة تنبعث من داخل السفينة فقرر أحدهم دخولها ليجد خريطة قديمة تقود إلى كنز آخر، انطلقوا معه في مغامرة جديدة مدفوعين بالفضول والشجاعة.